fjórum var bjargað af svölum brennandi húss í Hafnarfirði í dag slökkviliðsmenn þurftu að brjóta sér leið í gegnum þak hússins til að ráða niðurlögum eldsins

og fyrirtæki á matvælamarkaði hafa ákveðið að hækka verð ef nýundirritaðir kjarasamningar verða samþykktir framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar furðar sig á því að sóknarnefnd Dómkirkjunnar hafi kært framkvæmdina til ríkissaksóknara hann vísar því að bug að byggingin raski

grínisti verður næsti forseti Úkraínu ef marka má skoðanakannanir fyrir forsetakosningarnar á morgun hann mælist með yfir sjötíu prósenta fylgi systkini í Grafarvogi koma oft fram opinberlega við afar góðar undirtektir þrátt fyrir ungan þau hyggja á frama í tónlistinni og jafnvel þátttöku í Eurovision gott kvöld efri hæð húss í Hafnarfirði er gjörónýt eftir eldsvoða síðdegis í dag slökkvilið bjargaði fjórum úr logandi húsinu en engan sakaði

slökkvilið fékk tilkynningu um eldinn á fjórða tímanum og strax varð ljóst að hann var mikill og breiddist hratt út

kviknaði í íbúð á efri hæð hússins sem stendur við Dalshraun í Hafnarfirði á bak við Húsasmiðjuna slökkvilið bjargaði fjórum úr húsinu og mátti ekki tæpara standa en enginn hlaut alvarleg

meiðsl reykkafarar þurftu að brjóta sér leið inn um glugga á efri hæðinni til að komast inn reykurinn var mjög mikill og eldur logaði glatt fjölmargir fylgdust með slökkviliðinu að störfum en svæðinu var síðar lokað

stjórn á eldinum sem þó var enn mikill

það var

töluvert mikill eldur í húsnæðinu á efri hæðinni töluverð útbreiðsla í upphafi var fólk í hættu leita af okkur grun um að það væru fleiri þarna inni síðan gátum við hafið slökkvistarf og það hefur gengið ljómandi vel er töluvert mikill reykur þið eruð búin að senda reykkafara inn rífa þakið og brjóta gluggana er mikið eftir það er töluverð vinna eftir það er eldur

enn þá í þakinu afmarkaður þó og eitthvað inni á milli þilja þannig að núna förum bara í að rífa og finna glæður og hreiður og slökkva var það slökkviliðið sem kom fólkinu út ég var ekki með þeim fyrstu á staðinn að hluta til kom fólk sér út sjálft aðrir forðuðu sér út á þök og svalir og við björguðum fólki þaðan þannig að þetta hefur breiðst mjög hratt út það

það hafi gerst mjög hratt slökkvistarfi var að ljúka það er tuttugu og fimm herbergi fimmtíu íbúar sem þetta var mikill eldur er húsíð ónýtt nei ég veit ekki

talaði við eigendur húsnæðisins þeir fullvissuðu mig um að

fyrirtæki á matvælamarkaði ætla að grípa til verðhækkana ef kjarasamningar verða samþykktir framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar en forstjóri

segir verðhækkanirnar hóflegar heildsölufyrirtækið ÍSAM sem á mylluna frón

og flytur auk þess inn mörg þekkt vörumerki boðaði í gær þriggja komma níu prósenta hækkun á öllum vörum fyrirtækjanna verði kjarasamningar samþykktir þá verða allar innfluttar vörur

og fleiri fyrirtæki

gera slíkt hið sama greint var frá því í dag að

Kristjánsbakari ætli að hækka verð um sex komma tvö prósent þá eru dæmi um

sem hyggjast hækka verð á þjónustu sinni verði kjarasamningar samþykktir við höfum heyrt um einhver slík fordæmi kristjánsbakarí á Akureyri og fleiri

boðað þessar hækkanir og þú verður að spyrja forsvarsmenn ÍSAM af hverju þeir vilja leggja þetta inn í umræðuna hvort það eigi að samþykkja eða fella þessa kjarasamninga auðvitað sýnir þetta líka með ákveðnum hætti ákveðinn klofning innan Samtaka atvinnulífsins þar sem hluti af þeirra fyrirtækjum er að vaða þvert á allar fyrri yfirlýsingar og auðvitað veldur það miklum vonbrigðum Flosi segir verðhækkanirnar horfa illa við verkalýðsfélögunum en Ragnar Þór Ingólfsson formaður

v r segir viðhorf fyrirtækjanna ógna kjarasamningum þar sem í þeim sé kveðið á um að kaupmáttur sé tryggður þær horfa afar illa við okkur vonbrigði að sjá að hluti af atvinnurekendum ætli að bregðast svona við þessum hóflegu kjarasamningum með því að velta þeim öllum beint út í verðlagið það er algjörlega andstætt við það sem forystumenn Samtaka atvinnulífsins höfðu á orði við undirritun samninganna það er líka í andstöðu við það að ríki og sveitarfélög hafa

lýst því yfir að þau ætli að halda aftur af sínum

er alveg ótrúlegt að þetta sé í gangi og eiginlega til skammar Hermann Stefánsson forstjóri ÍSAM segir að gripið sé til þessara ráðstafana til að mæta auknum kostnaði en fyrirtækið taki þó á sig stóran hluta af honum þá segir Hermann að tilkynningin hafi ekki átt að vera hótun til að samningar yrðu felldir þvert á móti styðji ÍSAM kjarasamningana hann segir verðhækkanirnar ekki of háar miðað við þær launahækkanir sem gert er ráð fyrir í kjarasamningum það má sjálfsagt deila um það nei ég held ekki ég

hækkun sú hækkun sem er nú hæsta hækkunin sem þú nefnir á tilteknum vöruflokkum við höfum séð verðhækkanir hjá samkeppnisaðilum okkar sem eru mun hærri og meiri en sú sem við erum að boða bandaríska félagið vélarinnar sem Isavia

á Keflavíkurflugvelli þegar WOW hefur lagt fram aðfararbeiðni fyrir Héraðsdóm Reykjaness þar er þess krafist að flugmenn á vegum félagsins

fái að fljúga vélinni úr landi þar sem Isavia skorti lagaheimild til að halda vélinni deilan snýst um tveggja milljarða skuld WOW sem Isavia vill fá greidda og var vélin kyrrsett sem trygging fyrir skuldinni ruv punktur is framkvæmdastjóri lindarvatns furðar sig á kæru sóknarnefndar Dómkirkjunnar gegn Reykjavíkurborg og lindarvatni vegna

öll leyfi fyrir framkvæmdinni liggi fyrir þá styttist í að lindarvatn leggi fram háa bótakröfu á hendur Minjastofnun sóknarnefnd Dómkirkjunnar hefur lagt fram kæru til ríkissaksóknara á hendur Reykjavíkurborg og lindarvatni e h f sem byggir hótel

á

Víkurgarður nái lengra til austurs en Reykjavíkurborg telur í kærunni segir að kjallari fyrirhugaðs hótels verði í austurhluta kirkjugarðsins þá segir að röskun

varði refsingu og þó að kirkjugarðurinn hafi verið lagður niður breyti það engu um friðhelgi hans þá segir að sá sem raskar eigi yfir höfði sér sektir eða fangelsi allt að

sex mánuðum í fyrsta kastið þá kemur þetta svolítið á óvart vegna þess að staðreyndin er sú að það eru öll leyfi til staðar borgarlögmaður hefur tekið

til ítarlegrar skoðunar fyrir rúmum mánuði sendi dómsmálaráðuneytið Reykjavíkurborg og lindarvatni bréf þar sem

ekki megi gera jarðrask í niðurlögðum kirkjugarði né reisa mannvirki segir að lög um niðurlagða kirkjugarða nái ekki yfir

kirkjugarðurinn er lagður niður áður en lögin eru sett og efnislegu skilyrðin eru heldur ekki uppfyllt þannig að þetta er

rangt mat og við erum ósammála þessu Jóhannes segir að framkvæmdir haldi áfram núna sé unnið að því að steypa botnplötu kæra sóknarnefndar er dagsett tólfta apríl ríkissaksóknari metur hvort tilefni sé til rannsóknar lögreglu ef svo er ekki verður

kærunni vísað frá þess má vænta að niðurstaða liggi fyrir innan mánaðar Jóhannes segir að sú ákvörðun Minjastofnunar að skyndifriða hluta

líklega hefur

sex vikur lindarvatn undirbýr nú skaðabótakröfu á hendur Minjastofnun og

hleypur það á milljónum eða tugum milljóna kannski óábyrgt að tjá mig um fjárhæðir núna en þetta er há krafa enda er tjónið mikið í svona umfangsmiklum framkvæmdum allt útlit er fyrir að

hann mælist með yfirgnæfandi meira fylgi en sitjandi forseti

frambjóðendurnir tveir mættust í kappræðum á

mættust í kappræðum á

yfirgnæfandi fylgi hann hefur enga starfsreynslu í stjórnmálum en leikur forseta í vinsælum

hefur einkennst af átökum við Rússa og aðskilnaðarsinna og ásökunum um spillingu

mótmæltu á götum Parísar í dag tuttugasta og þriðja laugardaginn í röð mótmælin voru fjölmennari en að undanförnu og var viðbúnaður lögreglu umtalsverður nokkrum sinnum

kom til átaka og lögregla beitti táragasi á mótmælendur að minnsta kosti sjötíu voru handteknir reiði margra mótmælenda beindist sérstaklega að þeim auðmönnum sem hafa lofað háum fjárhæðum til viðgerða á

eftir eldsvoðann þar í vikunni

stofnunin og samtök breskra lögfræðinga sem styðja Ísraels ríki hafa krafist þess að íslensku hljómsveitinni verði bannað að keppa í Eurovision um miðjan næsta mánuð í bréfi sem birtist á vef stofnunarinnar eru forsvarsmenn Eurovision hvattir til að halda í heiðri einkunnarorð keppninnar um samheldni og

í stað þess að ala á hatri og ofbeldi Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri RÚV sagði í samtali við fréttastofu að engar meldingar hafi borist frá forsvarsmönnum keppninnar og því haldi undirbúningi hljómsveitarinnar áfram rokkhátíð alþýðunnar aldrei fór ég suður fer nú fram á Ísafirði í sextánda sinn mikil stemning var á tónleikum í gær og Kristján Freyr Halldórsson

hátíðarinnar telur að aldrei hafi fleiri mætt í

skemmu hátíðarinnar en þegar Jói

herra hnetusmjör og heimamaðurinn Þormóður skemmtu tónleikagestum á öllum aldri tónleikarnir halda áfram í kvöld en það er ýmislegt fleira á boðstólum en tónlist og víðar en á Ísafirði já það er mikið um að vera út um allt

við reynum að túlka þessa stemningu með við reynum að túlka þessa stemningu með

þetta var besti skyndibiti í heimi í Alþýðuhúsinu á Siglufirði nú um helgina sjöunda árið í röð sem listamenn koma þar saman til sýningahalds um páskahelgina í gær opnaði Unnar þar myndlistarsýningu og

gjörningadagskrá fjögurra listamanna fylgdi í kjölfarið í dag voru svo haldnir tónleikar þar sem þrjú tónskáld fluttu eigið efni Siglufjörður er fyrir löngu orðinn fastur áningarstaður fyrir ferðamenn og gesti um páska fjöldi fólks hefur

rennt sér á skíðum á Skarðsdal um helgina og auk þess notið fjölda viðburða sem Siglfirðingar bjóða gestum upp á Kötlu sem er tíu ára og syngur eins og engill langar að taka þátt í Eurovision Theódór fimmtán ára bróðir hennar segist ekki langa til að taka þátt en ætlar samt að spila undir hjá henni hann er blindur og leikur listavel á píanó og leikur listavel á píanó ég byrjaði að læra á hljóðfæri þegar ég var þriggja

að verða fjögurra þriggja ára nær maður þá upp á já eða þú veist það var aldrei neitt vandamál stóllinn var stilltur í hæstu stöðu og

hefurðu unun af því að spila á píanó já

mér finnst skemmtilegast að spila djass og allt sem er erfitt flókna hljóma og erfiðar erfiðar útsetningar Theódór hefur ásamt Kötlu systur sinni komið fram opinberlega nú síðast á ert þú búin að vera að syngja lengi já smá ég veit ekki hve lengi ertu að læra söng já bara hjá kenna þér já hann já stundum ég verð að taka allt sem stendur í bókunum systkinin stefna á að halda áfram að spila og syngja opinberlega ég er alveg til í að fara og spila undir fyrir hana mig langaði einhvern tímann að gera en við erum ekki búin að plana neitt um það eiginlega síðan gætum við alveg gefið út plötu ef Katla er að fara að gera þetta að einhverjum ferli þá mun ég örugglega halda áfram að spila undir hjá henni en þetta er enn þá bara á byrjunarstigi þá að veðri það

lægir og styttir upp í nótt en á morgun er útlit fyrir

og þurrt að kalla þótt skýjað verði að mestu á landinu vaxandi norðaustanátt síðdegis með rigningu

en slyddu og snjókomu til fjalla hiti þrjú til níu stig Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

sjá hvað Haukur Harðarson verður með í

kvöldsins úrslitakeppnin í úrvalsdeild karla í handbolta

hófst í dag markvörður í b v fór á kostum í Kaplakrika City vann í dag afar mikilvægan sigur á tottenham í baráttu sinni við Liverpool um enska meistaratitilinn í fótbolta og varð ítalskur meistari í fótbolta í dag eftir sigur á Fiorentina juve hefur nú unnið deildina átta ár í röð

þurftu að brjóta sér leið í gegnum þak hússins til að ráða niðurlögum eldsins

og fyrirtæki á matvælamarkaði hafa ákveðið að hækka verð ef nýundirritaðir kjarasamningar verða samþykktir framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar furðar sig á því að sóknarnefnd Dómkirkjunnar hafi kært framkvæmdina til ríkissaksóknara hann vísar því að bug að byggingin raski grínisti verður næsti forseti Úkraínu ef marka má skoðanakannanir fyrir forsetakosningarnar á morgun hann mælist með yfir sjötíu prósenta fylgi systkini í Grafarvogi koma oft fram opinberlega við afar góðar undirtektir þrátt fyrir ungan aldur þau hyggja á frama í tónlistinni og jafnvel þátttöku í Eurovision þessum